Ingye nganza ingabuka lhuba kusangwa wukabya wukabuka lhuba wamabya wuwithe ngahawukaya, wukahika halhuba iwakolha emibiri yawu yalhuba kandi iyahwera okwabuthuku kusangwa wamabiribuka lhuba emibiri yawu wukakolera yokwabuthuku. Wamabya wuwithe ngeyindi business syerikolha wukabya wukatsuke <hesitation> wukabya wukahika ahawamatsuka, ahu emibiri yahu yikahwahu, iwaghenda okwasindi business nasyu syahwera okwabuthuku